Iin, uu, uni, kuun, u'un, ñuu, uxia, una, iin, uxi, uxi iin, uxi uu, uxi uni, uxi kuun, uxi u'un, xia iin uu, xia un uu, xia uu, xia kuun, xia un, oko iin, oko uu, oko uni, oko kuun, oko u'un, oko ñuu, oko uxia, oko una, oko iin, oko uxi, oko uxi iin, oko uxi uu, oko uxi uni, oko uxi kuun, oko xia'u, oko xia'un iin, oko xia'un uu, oko xia'un uni, oko xia'un kuun, uxiko ñuu, uxiko iin, uxiko uu, uxiko uni, uxiko kuun, uxiko u'un, uxiko ñuu, uxiko uxia, uxiko una, uxiko iin, uxiko uxi, uxiko uxi iin, uxiko uxi uu, uxiko uxi uni, uxiko uxi kuun, uxiko xia'un, uxiko xia'un iin, uxiko xia'un uu, uxiko xia'un uni, uxiko xia'un kuun. Unixiko u'un, unixiko ñuu, unixiko uxia, unixiko una, unixiko iin, unixiko uxi, unixiko uxi iin, unixiko uxi uu, unixiko uxi uni, unixiko uxi kuun, unixiko xia'un, unixiko xia'un iin, unixiko xia'un uu, unixiko xia'un uni, unixiko xia'un kuun, kuun xiko, kuun xiko iin, kuun xiko uu, kuun xiko uni, kuun xiko kuun, kuun xiko u'un, kuun xiko ñuu, kuun xiko uxia, kuun xiko una, kuun xiko iin, kuun xiko uxi, kuun xiko uxi iin, kuun xiko uxi uu, kuun xiko uxi uni, kuun xiko uxi kuun, kuun xiko xia'un, kuun xiko xia'un iin, kuun xiko xia'un uu, kuun xiko xia'un uni, kuun xiko xia'un kuun, uu xiko.